انفضل انكون عالق بمفردي، لإن إذا كان عدوي الموضوع بيكون متوتر ما نقدرش نركز في البقاء على قيد الحياة، والوحدة تعطيك مساحة تفكير أكبر وتكون في مساحة شخصية.